Paise bajo jei superetava jaeko Holanda, opaete kua tëtä retapeko iroɨaveiño, opaete kua Europa ou tëtäva, iroï, iroïaveiño kua tëtärupi, mbaetï araku yaesa, yaikua mbate mbaetɨ kuaraï yaesa mbate <hesitation> opaete arasarupi yasï rupi yaesa kua tëtä rupi <hesitation> oajaeteye iroïaveño, iroï jae jokua yaikua kua tëtä rupi iroïaveiño.